دراسة الأداب مهمة لأنها تفتح لنا نافذة لها فهم الثقافات المختلفة وتجارب الناس عبر الزمن، <noise> الأدب بيعزز التفكير النجدي وننمي جدرتنا على التعبير بشكل جميل، بالإضافة الى إنه يعلمنا التعاطف وفهم المشاعر الانسانية بعمج على الرغم من إنه البعض قد يشافونه غير عملي إلا أن تأثيره العميق على النفس والعقب يخلي جيمته لا تجدر بثمن.